Piyoz va sarimsoqni artilmagan holatda, quruq, salqin va iloji boricha quyosh nur tushmaydigan joyda saqlash lozim, shunda uni nish urishidan va turli xil biologik oʻzgarishlardan saqlashimiz mumkin.